أنصحك بتحديث السيرة الذاتية، شوف إذا عندك معارف أو أصدقاء في نفس المجال اتواصل معهم، التقديم على الدورات التدريبية، التقديم على العمل التطوعي والجماعي، اتدرب على كيفية التحدث عن النفس والتحضير للمقابلات، استغل مواقع البحث ف- عن الوظائف واتحلى بالصبر والإيجابية.